Tra e cöse che me ricòrdo ciù divertenti me pâ quande me son perso inti carroggi de Veneçia in sciâ via pe tornâ in albergo pe anâ à dormî. Intravo drento a-i bar pe domandâ e direçioin e me piggiavo unna bira. Un bar, unna bira e zu còlla. Me son addesciou inte un letto che no me ricòrdo ancon oua comme ghe son arrivou.